זאלסט עסן מיט <hesitation> אסאך עסן, ס'איז דא אזויווי א פאר עסן וואס זיי געבן ענערדזשי <hesitation> יאגורט מיט וואסער מיט א פאר נאך זאכן, און אויכ'עט ס'איז דא ווייטאמין די-טרי און ווייטאמין בי-טוועלף וואס ס'געבט ענערדזשי